Wasiya al ne agder wedi na wele, wasiya al nagder wedi na walidein al yal toumon lim badu me jumia al batalin. adibu nyereka te nas umon min fi be ini jede, kalam ina gi deni min taalim ta ajama de min naa gal taalim al seme ga abidu min fi be ehh wu kafiri yal aju taarufu, te muze aju ta arufu sidu wilada de aju taarufu nyereku taki gi alab me nas munu nyereku taki gi so nas kefin jede, aju taarufu.

Aju kede azol ayin gal booda kede adi uwo ma au ma kede gal gal uwo ma fi zaman te munu, kede uwo num tete tandarua au kalima neti

Ayan ta shahar makalagu, kan ja, ita nedif ita, ita ah robutu ita kwesi, je namna al gi soo youm, kul

Doru alwaliden ta gi so ne ee yal kulu te weri nomon kalam al fi kwesi ma kalam albatal ya waliden indis te so na yal kulu al ma taki wual taki kul tegiweri nomon sokum jede kalam alkwesi ma al makwesi matokum giso.

Waskan kulu teriga al seeme zaidi futu ta kutu waskan ya aju kila kan gi zidu, kede wai na keendi tindil waskan, te tineni kan waskan ketiri aju aragu.

Tijara kulu aju ras mal al ta abidu tijara ,asa kan azol endis ras mal ma ta abidu tijara, nare zaidi fi nizam ya ta riba, asa kan gi fi eh, namna te riba ab sia ab gi rua tegil ,mariya maf ab kila tegil ajol ma, kede uwo amurugu ,uwo abidu Mo tijara yala uwo gi arija bises bises , lakin kede kun ligo riba de sia ,al ma bi jib no tegil

Ahhh, ina wadin ina ma mahir fi kalam wedede, ina gi asuma ta akwana, ehh lungara, lungara wedede yena gi asuma zaidi, lakin al kan na gi jaribu gi dugu dugu de, matari, matari wede ne gi chapa fi mchapo fi yatu, wedede yena gi dugu dugu zaidi, lakini al tan naade, wede ya min ala ta muzika al na gi agder

Ana kan gum min num ta aulan ana gi duwa na Rabbana gi shukuru Al gi hafidhi ana fileil kulu, tinein ana gi adaku sunu suwaj, talata ana gi seli

Kan fi munada te ijtima ta kalam ta umma, aju kede gi rua fogo, aju gi asuma ya gi tala fogo lim fikira al gi raba umma

Taalim aunu seiseide fi kun adala. kalam ta aulan adilifu gi hukum o ma taalim, eeh fi taalim al ina ligo ne gi ligo adala fogo sawasawa wu ina maa gi so sambalasambala kalam illa ne garja fi hukumne garija fi kitab ma sunnah

Mustura te umma aju nedifu, kila wakti kede kun nedifu, je namna al wajib uwo, nedifu ya gi awun min jib ayan

Ena kede juru Ina boyi min azol al endis TB au waja dusu, kena maa asurub mo kubaya wai te moyo, kena ma numu mo fi sida wai Kalam lobu to naade agder jibu Ayan al bi am geeru min uwo ja neita.

Haki tai al ana gi fadhilisha ya wakti ta sala kan tim, aju kede ana seli, ma kalam al rabbana kutu kede soo

Marya ab amili kafiri na nfsi to kabla weledu fi tagrir ta atibaa aju kede uwo abidu ala tul min batna de oligo au min wakti Al uwo kaship gal uwo hamlan

Ahh, ahh teti ,taalima te kafir ayan ta TB kila mara na gi asuma, azol te TB kan uwo fi gi kun fifi be, uwo ayan kan aju gi kutu uwo fi gurufa to, uwo kun na uwo bara, sokolin to gi soo no gi wedi no, wu dukur kaman dawa aju uwo kun uwo gi kun uwo gi abula dawa ja namna al aju mo ladi kede uwo kalas kias ta dawa de fi muda al aju uwo bila gata

Madrasa ta hilla ya bakan yal gi abidu fogo garaya dukur mon ruwa gidam.

Ah ummat tai, usra tai, ase kalam ta taalim kan fi jede, ina ya aulan mara wai, eh wede daman fi ,wu hasatan ummat tena kan fi kalam al gi amsuku taalim, wuo ehh, wu hasatan je ana kelem neta kan ta abidu fi deen de, eh ah, mara wai mardadi mara wai wedede ya sokol taulan, ye na kutu fi taalim, eh na kutu bidi, ngereka naade fi be naade kefin, ngereka wede kefin, na gi arufu zaidi, jiran gi abidu kefin, yala gi agara wala gi agara na, wede Kalam youm inde al ja ta alab ma, nyereku al agara ma, eh, tayin gi wedi omon mara wai fi, fi sokole taalim taulan naade

Mara ta simu ma gi hisab uwo, wakti al dugu fogo ya te gi logo fogo, endisi mara ma wu saa ma wu zaman ma wakti kulu

Yal aju ke gi akul akil ab kwesi, je nas mayai si ,akil al seme, te jib vitamin fi gildu te yal, nas greens sun, de ya bi kun aksen ne yal fi gildu tomon, mon gi kun kwesi

Taalim saadu inaa, ligo adab te binafsi de kefin jede, mon gi ayinu fi nafsi tena, ne al alim de kalasi yala tena gi ayin min ina, ehh baba asede gi nadi uwo sheki baba gi wedi no mushara, baba gi wedi, wede hadaf te goodura fi hadaf te binafsi, ehh ligo sokol al gi ruwa

Banaa ma nusuwan al agara kutu beina taumon farigi kebiri shedid me al agara maa. Kutu umon gi soo kalama al gi saadu ummah ma usra, mon kun anas al endis adab taumon bara min tanin.

Wai, aju ta ain jegal moyo wedede tala min weni ta tinen aju ta ain seyi moyo wede rakabu, au fuuru.

Mm taalim saadu ana fi kalam ta ummah. Mmm muhiimu fi ummah ini jede. Taalim saadu ana kefin? maalumat kee kalama baraa baraa mus ina ga agara na kalama barabara. Kalama baraabraa dolde ya awunu ina fi so kalam ta ummah. Insha Allah

Rujal agder hakikisha ayan ta prostate kan mon rua fi mustashtfa diktari ya endis te kelem neta gal ita endis ayan de au ita endis ma, logo ita rua nomon na

Akil al ana fadhilisha ya akil nubi, gurusa, kisira, bamia, luguma saasi mh, ma akila kulu al ya fogo mma dikin milan.

Aja al an gi soo gidam bada gum min num, yes, ana gi rua adul ana, ana rua bara, rua bara dukur ana nedif ana, ana adul ana le swala, ana rua seli dukur kalam tanin ja

Muwasalat taulan kura, kuura tai de ya muwasalat tauulan al na gi abidu mo, ya raiisi nana, eh ya kaman fi available saa de kulu, ya muwasalat al ana eh, raisi nana kura tai, gata min in, rasul min na jede ah, dukur ne gi rua zidu fogo tanin de gid

Hafidh nafsi tai mariya kabla wakati te weledu aju uwo gi rua fi mustashtfa namna al daktari gi kelem ne uwo ab tabiba kelem ne uwo ,mon endis youm tomon al mon gi rua fogo fi Kashif omon kede mon ligo dawa kabla youm te weledu

Ahh, ragi aju kede akul zaidi katwarawat au greens, wu kaman ragi aju kede asurubu leben, wu ragi aju kede kaman gi akul akil al muru muru kaman fogo.

Aaa ana magi hafidhi gurush tayi fi bank kalam gurush de ma gi tim, al ta hafidhi uwo fi bank, fi business al ana giso.

Ayi bana aju kede agara, kede nongus ukuma al rujal de gi kutu fogo umon zayidi. Era biniya abu agara uwo gi agider so kalama to binafsi. Uwo gi fekeri mafi kan ragi de bi awun uwo, awu bi awunuwo mafi.